أكثر ماكلة بالنسبة ليا هي في الظهر وبسيطة على لخر وانا نتمتع بها برشا نحب عصيدة <hesitation> لعصيدة البيضاء عصيدة الفرينة نحبها برشا نعمل عليها جو، حاجة بنينة بالقدا ونحب المسفوف زادة نحب المسفوف <hesitation> نحب <hesitation> مثلا نحب الخبز الل- اللي يطيب بالخميرة زادة نحبو برشا ونتمتع بيه برشا.